Sare lamdo mai do nyukki nder kaa'e, lamdo mai do nana beldum jonde ha sare mako. Ngam wala mo wara billa mo be tornde be fitinaaji. Sadan goddo wawa va'ugo ka'e ngam wara tora mo. Sare lamdo mai do vodi masin ha dow ka'e mai himbe yidi yaha amma be fotai yahugo gam dayi den bo sadan yahugo.